Buda macam macam na te hewan pertama to le serre, penduanna to e balao. ma pentalluna to tokke, mappenappa’na to ula’, mappelimanna to’o seba, mappeannangna, na peppitunna cicca’, mappetollonna asu, mappeserena tobai’. to pessepilunna to kasisi’, to pessappulomesanna to anu e tedong, iya mo tu serre yantomesana e mala mu ke siang siang mala mu ke siang kande kande na pake bertahan hidupna to mala mu. <hesitation> Sembarang mo naola mala te na ala kande kande sisa sisa kande, iyadio balao mala na kande comberan, mua te ula’ mala na kande bua buahang di buttu, sembarang na kande ula, mua siba anu na kajuande manu na kande, mua cicca jo anu di palpon palpon banua ma kande, iya te asu mala na kande sisa sia kande ato sembarang na kande tulang tulang kah na kande nasang, iya te bai na kurung taunna. <hesitation> Dipakanjes tumai penusuran sisa sisa kande malinengan megatusisi setiap bongi meni pakeke, mani baru ki nakekes to.